Fiasan'ny extincteur <hesitation> izy io mo izany ah de tavoahangy mena be efa feno ranon-tsavony ao anatiny de <hesitation> ohatran'ny tavoahangy na ra-rano fanasana vilia ireny ny pôziny ah, tifirina fotsiny ah le afo de matin'le ranon-tsavony.